Anre paling upojide ku kampokkuq iyanaritu onde-onde magina onde-onde nasabaq iyero onde-ondede liweq kanjaqna jaji ku bangsana laokiq mebbuq onde-onde biasa engka tau pura melli motoroq jadi mebbuq i acara sukurang jaji ku bangsana mebbuqni tauwe acara sukurang engkanitu pasti onde-ondena nasabaq ku lokkiq mebbuq onde-onde pasti magampang mua afaqna engka tepunna engka kalukunna engka golla cellaqna jaji liweqni gampanna ko lokiq mebbuq onde-onde nappa iyero onde-ondede liweq sipaqna ku bangsanai furani ikking pasti engka eng- golla cellaqna maccair